<noise> Maro gny raha tsarotsy ka! Voalohany, <noise> tsy hay na hay iaigna gn'atety egny. Faharoa manaraky an zay, misy biby mamono gnegny fa fanontania mipetraky. Fahatelo manaraky an'izay, akory gny fomba ihinanako? <noise> akory gny fomba ifandraisako ami'ny havako? <noise> Gny vahaola hitako am zay da mivavaky. Atao gn fomba hampandea soa <noise> gny raha ataoko agny da vita soa gnagny da mipody atany eto. <noise>